Ko woni teddungal, sabu ko hoore ɓe njifti nguurndam ngal. Ko fiyaangu e nguurndam ngal sabu sabu ɓe njifti teddungal ngal, kono kadi woni ndiyam sabu ɓe waawi jaɓɓude jengɗe e njifti jengɗe ngal.